تارکښ چې ورته غڼې هم ویل کیږي، یو خزینده ده چې ځیني ډولونه یې ډېر زهري وي او په چیچلو سره یو انسان او حتا نور حیوانات هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. غڼې یا تارکښ ډېر قوي تارونه خپروي او دا تارونه د نورو هوايي خزندو د نیولو لپاره کاریږي. یعني د دې لاري دوی ښکار کوي او ځان هم پکښي ساتي. دا خزنده په سحرايي سیمو کي ژوند کوي.